Itlar o'z egalariga <hesitation> siypalab o'ynash orqali yoki yoniga kelib <hesitation> ko'zlari orqali tikilib qarab o'tirish orqali mehr ko'rsatishadi yoki bo'lmasam, <hesitation> yalash orqali kelib atrofiga-atrofida sakrab o'ynash orqali mehr ko'rsatishadi.